Ny legioma izay matetika tsy hita raha tsy volana vitsivitsy ao anatin'ny taona ihany, de ohatra amin'izany ny pit pois, ny harikovera. Fa misy ihany koa ireo <hesitation> legioma izay misy izy saingy lafo kokoa ny vidiny rehefa tsy fotoana fahavokarany, ohatra amin'izany ny ovy sy karaoty.